Ny pensily hazo moa zany a de fitaovana iray koa afaka anoratana, mahasamihafa anazy amin'ny penina fotsiny a izy a afaka fafana le izy, afaka fafana amin'ny gaoma, de izy a natao matetika anaovana sary, zay zao fahafantarako ny fomba fiasan'ny pensily hazo.